<hesitation> nooreeba abaakare bo bakaba baa- bagyosa ningashi ekitwabiire nitweta okutarika. Okugiteeka aha muriro okabanza waagiteeza smoke omwika ekarugamu orwizi ningashi eshagama then okagi okagiteeka aho ahiguru ahiguru y'omuriro ahikugumasi ahi omwika guguma nigugite nigugiti nigugiti nigugitaahamu mporampora. Kandi abaahati, abaahati nibakozesa fridge nibateeka omu kyoma ekirikufukiiriza <hesitation> nyowe nkaanye <hesitation> ebya town noobimanya ebya town noobimanya tokuza kugira ngu nooza ku- kutarika enyama ora oine kuronda yo fridge yaawe then okateeka omu fridge okabiika enyama okagi okagibiika e- e- erigye eri nungi kugira ngu egume eboniire, konka ab'omubyaro abamwe bo bakyakoraki bakyagitarika kugira ngu bagibiike kubamare obwire obwi obwi kugira kugira ngu emareho obwire bwingi.